عشان انشا حساب بريد الكترونى شخصى بروح البريد الالكترونى اللى انا عاوز انشا عليه حساب بعد كدا بحط الاسم و كلمة السر اللى انا عايزه ولازم طبعا الاسم يكون صغير لان اسم البريد الالكترونى لازم يكون اول حرف فيه صغير بعد كدا هيتعمل بسهوله ويكون متاح ليا ان انا استخدمه وبس كدا